Tyongik chepaishe kemoi, ko atinye tyongik somok, pusit. seseet ak reresiet, pusit kopaishe kemoi amu name murek kemoi, yatui, koname murek ochei, akoyone tukun chemache koriku kurkat kemoi, kwame pusit, seseet kopiashe kemoi amu moi koone tukun chemache koriku kurkat, tukun anan ko chorin nemache konyo kurkat, kopaishe seseet, kemoi not, nepo somok ko reresiet, reresie kopaishe kemoi amu sait ake tukul ko chengchini kei tuk che ame kemoi.